To mi miili noone leemubo, walaa ko waranta yam to ɓernde, bana, leemuwoy pamaroy belkoy, belkoy yarugo. Dembo ɓaawo ɗon, nuumu ala sara si warana numa futuro to futuro waɗi kam duule gartay wartay nooni bana leemuuje.